Tsy mendrika ho lafo vidin'ny légume biôlôziky satria légume biôlôzika zany sakafon'ny tantsaha. Raha ôhatra izy ka lafo, lasa tsy voavidinay mpamboly zegny ilay sakafo biôlôzika. Dikan'izany tsy mendrika ho lafo ilay hanigny biôlôzika.